أحب أكون نحلة ليوم واحد ،لأن النحل مهم جدا في النظام البيئي، عندي فرصة لأجمع العسل وأعمل فيه خلية مع أصدجائي، أشعر بالفخر لأنني أساهم في تلجيح الأزهار ومساعدة النباتات على النمو ،بعدين أجدر أتعلم كيفية العمل كفريج ،وكيفية التواصل مع النحل الآخر، بيكون يوم مميز أحس فيه بالإنجاز والعطاء.